Koa tegna te ho ampy proteina nef tsy ihigna hena izy kôfa le mandoky mahandro mahandro voandraha regny igny le voandraha tegna atao marobe aveake aminjegny ny ôhatra agnatin'ny herignandro araiky indroa mahandro voandraha aveke aminjay mihignana produit laitier tegna marobe isan-karazagny aveo amizay matetiky mihina atody.